अभी बाप तो बने नि हो लेकिन जब बनू त अपन लाइका ल अठारह साल से पहिले गाड़ी ल छुए नि देहु। काबर की आजकल के लाइका गाड़ी चलते पी पा के त।